Ia, karà ataony metira àby àby io zen̈y misy metira riban, misy koa zen̈y metira fandrifesan'olo lalan̈a. Ataon'ny metira riban ziôty, fandrifesan̈a lamba ndreky olon̈o koa fa handeha handraitry. San̈any àby àby io amy zay zen̈y fandrifesan̈a lalan̈a ndreky. Karà ataon'ny an'ny rô mpandrafitry àby io zen̈y mampiasa metira koa zen̈y.